हाथ बीतीं जो कपडा धोने का जो तरीका ची सु ची की पहेलेकपड़ा ते भीगे कई रख दीया तेके उप्पर सर्फ़ दाल दियां फिर निकलीते तेते थोड़ा जन रगड़ीते फिर साफ पानी मा छाल दियां तुम्हारा हाथ साई कपडे धों की क्रिया पूरी हुयेगी